Vaa naiyo ja tuo kamai kani ini yuo tuo vatu naiyo, ja io naiyo kana kani noii iniiyo <noise> jenayo.